പക്ശുലു പ്രധനന്ഗ ശബ്ദലു। ശരിരഭസ രന്ഗുസന്കേതലു മര്യു। ഛിലുകരിന്തലു ദുവര പരസ്പരമ്। ചോമ്മുനിചതേ ഛേസുകുന്തൈ ശബ്ദല। ദുവര ഗാനമ് കോനി പക്ശുലു। അന്ദമയന ഗീഥലനു അലപിന്ഛി। ഥമ്മ പ്രന്ഥനി പ്രകതിസ്തൈ ലേദ। ജഥനു ആകര്സിസ്തൈ ഉദഹരനകു। കോഇല നിഘ്തിന്ഗല് പക്ശലു പിലുപുലു। പക്ശുലു ഗത്തിഗ അര്ഛുകോദമ് ലേദ। ഛിന്ന ഛിന്ന പിലുപുലു ഇച്ഛി അപയമ്। ലേദ ആരമ് ഗുനുന്ഛി ഇഥര പക്ശലകു। സന്കേതലു ഇസ്ഥൈ അലേര്ത് ശബ്ദലു മുപ്പു। ഉഛിനപുദു പ്രതേകവ ശബ്ദലനു। ഉത്പത്തി ഛേശി ഇഥര പക്ശലനു। അപ്രമത്തമ് ഛേസ്ഥൈ പക്ശുലു ഛല। തേലിവൈന പ്രനുലു അവേ ശബ്ദലു। ശരിരഭസ രന്ഗുമര്പുലു മര്യു। സമുഹകദലികല ദുവര പരസ്പരമ്। ചോമ്മുനിചതേ ഛേസ്ഥൈ കോനി പക്ശുലു। മനുസുല തോ കുദ ചോമ്മുനിചതേ। ഛേയഗലൌ ഉദഹരനകു ഛിലുകലു മൈനലു।